Fuburoos gukankaan fo béŋafo bééti guŋiiŋ jambi gusalté, nutiiŋul babu muting, butumi bufoŋo, nuŋafo nuti butumi jambi gafooŋ gagu guyogéni, nuyuhohul bujoom fuburoos fafu nubilmé éŋaar nuti butumi, imbi nuloloob sén aan jambi uyogénool, nuying muting mukoot do guŋiŋi, fuburoos fafu nujuhé uŋaar miin upuréén. Nafa yara fuburoos yo yayé.